Na'urayel teynogel ɓadaaki e wodi gongal daroggal ko wiyeete convex lens, ngam ɗin lens kanjum foɗoyta ko woni ɓadaaki wadda takki, kama to lewru daraake, ko taadiɓe teynoyay kaɓowoɓe ko kalluɓe.